komið þið sæl í þættinum í kvöld ætlum

gallsteinar afa

sem sýndur er í samkomuhúsinu á Akureyri í leikstjórn Ágústu Skúladóttur nú um mundir og hingað er komin Brynhildur Björnsdóttir vertu velkomin takk fyrir mikil gróska í barna og

á fjölum leikhúsanna í vetur heldur betur við erum með ræningjadóttur í Þjóðleikhúsinu við erum með Rauðhettu sem hefur verið sýnd fyrir fullu húsi í Tjarnarbíói þitt eigið

þitt eigið leikrit og svo Matthildi sem er í Borgarleikhúsinu

það er mikið verið

þjónusta þennan hóp sem er svo ótrúlega mikilvægt vegna þess að alveg eins og

hæpið að ætla að fara að kenna krökkum að lesa þegar

fullorðin eða kenna þeim að fara í leikhús og njóta leikhúss þegar þau eru eru eru unglingar eða fullorðin við verðum að byrja snemma og það er svo bara frábært að sjá hversu mikil rækt er lögð við þennan hóp núna þetta er eina verkið sem byggt er á íslenskri bók gallsteinar afa

sem byggir á samnefndri bók Kristínar Helgu Gunnarsdóttur já og

þitt eigið leikrit já tvö þúsund og þrjú Kristín Helga skrifar líka ásamt Karli Ágústi hann leikur líka titilhlutverkið en hér segir frá systkinunum Torfa og grímu sjö dagana sæla foreldrar þeirra eru önnum kafið

og stóri bróðir þeirra önugur unglingur sem gerir þeim lífið leitt það er leiðinlegt í skólanum og svo framvegis en svo kemur afi

sem þarf að fara á sjúkrahús í og þá færist fjör í leikinn já afi

eins konar ofurhetja í lífi barnanna ekki bara er hann svo sterkur að þegar hann klappar þeim á bakið þá bara fjúka þau í næsta vegg og faðmar þau svo fast að þau

missa andann

hann gefur þeim nammi

p mat sem eru pítsur pylsur og

teknir eru úr honum gallsteinar þá eru það ekkert venjulegir gallsteinar heldur reynast þeir vera

en komast að því að það borgar sig að úthugsa það svolítið vel hvers þú óskar þér

fara varlega því óskin gæti ræst já Ágústa Skúladóttir er einn reyndasti

hennar höfundareinkenni ég myndi segja að höfundareinkenni hennar eru hún sækir náttúrulega mikið í

stundum farið svolítið frjálslega með vegginn milli áhorfenda og leikara og já

í flestum hennar sýningum náttúrulega hvílir á ungum leikurum það eru ungir krakkar sem leika systkinin Torfa og grímu Örn Heiðar Lárusson og Snorradóttir þau voru á sýningunni sem þú sást og þau skipta hlutverkum með Daníel Frey unnu Jónsdóttur en hvernig standa krakkarnir sig aðalhlutverkum þarna og bera mikið af textanum

náttúrulega söngleikur þannig að það er mjög mikil tónlist í verkinu og þau standa sig með mikilli prýði og

er þannig að það eru tvær sýningar á dag á sunnudögum þannig að það er þá annað parið sem leikur í fyrri sýningu klukkan eitt og hitt parið sem leikur í sýningunni klukkan fjögur er álagið á þau ekki eins eins mikið sem er sem er jákvætt og

í flestum flestum leiksýningum þar sem eru börn þá er því skipt á milli þeirra þannig að þau séu ekki í hverri einustu sýningu sérstaklega þegar vel gengur já og enda vakir afi Gissi svolítið yfir sýningunni

og til dæmis sviðsmyndin er ofboðslega skemmtileg og þar er meðal annars möguleiki á því að leikararnir birtast eins og þeir séu á skjá eins og þeir standi til dæmis

hann hann eins og hann standi á himnum og horfir niður og horfir

konar leikstjórnandi hann líka fer í gegnum fjórða vegginn og stjórnar stjórnar áhorfendum í svona

og Karl Ágúst er náttúrulega bara svo reyndur í þessu að hann hann rúllar þessu upp með miklum glæsibrag já tónlistin leikur mikið hlutverk Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson semur hana hvernig

fyrir börn sem við eigum alla vega

til dæmis úr Gosa Benedikt búálfi og ávaxtakörfunni svo dæmi séu tekin og þarna auðvitað heyrum við hans höfundareinkenni ég er ekki með neitt á heilanum eftir þetta en það stafar sennilega af því að ég hef ekki heyrt þessi lög eins oft og ég er búin að heyra

eins og bara allir foreldrar sem eiga en ég meina tónlistin er bara skemmtileg

flott já en það er kannski galli að svo mikill hluti sögunnar er sagður í textunum og það getur verið svolítið krefjandi að hlusta eftir öllu sem er sagt já og það er kannski smá

þetta vissu til dæmis þeir sem skrifuðu fyrr á öldum þeir höfðu höfðu gjarnan framvinduna í einhvers konar

endurtekið

eitthvað ákveðið stef þegar þegar kom að og þarna er kannski fullmikið af framvindunni og skemmtilegheitum og bröndurum í söngtextum og alla vega á sýningunni sem ég fór á ég tek það fram

ég ekki nógu vel og fannst það svo miður ég veit að það var svo margt skemmtilegt sem

heildaráhrifin skemmtileg sýning sem sem gerist á Íslandi fyrir íslenska krakka sem er mjög mikilvægt og ég myndi hiklaust ráðleggja þeim sem eru gestkomandi á Akureyri ekki síður en Akureyringum og Norðlendingum að fara með börnin sín á þessa sýningu því hún

skemmtileg fyrir alla þakka þér fyrir komuna Brynhildur það má lesa nánar um það sem Brynhildur hefur um sýninguna að segja á

punktur is en þættinum er lokið verið þið sæl